Ɗo amen hannde ɗoo kaa, ɗun waawaa ɓurde moƴƴinde buuru en. Kafe en e ko nanndi e mun, taweteeɗi <hesitation> ana njaawi tilaade law e moƴƴinagol.